ذات ليلة سمع موسيقارا لحنا غامضا يطلع من الغابة، الفضول خلاه يروح يستكشف، ولما دخل شاف كائنات غريبة ترجص وتغني، إنبهر بالمشهد وقرر إنه يعزف معاهم، صاروا يخلجون لحن جديد مع بعض، وإنبهر الجميع بالهارموني اللي طلع، رجع للمدينة يحمل ذكريات جميلة وموسيقى جديدة، فجابل أصدقائه وجاعد يحكي لهم كل الأشياء اللي صارت معاه.